Franciapeko jae oime oyoaviavivino oime nortekoti templado irüpe äpo oajaete iviaki, oime irü rupi oajaete <hesitation> jakuvo iroɨ, iroɨave <hesitation> oajaetevi ɨvɨra tuisava rupi jaema yaesa oajaete iroɨ jare oimevi jokope yaesa nieve ɨvɨti yande yae supe ñaneñepevape